Mamu, taru, nein, soron, seindei, sonoma, nigina, ese, oyi, oyikeni feni, oyimamufini, oyitarufini, oyi nein fini, oyisoronfini, oyi seindei fini, oyi sonoma fini, oyi nigina fini, oyi ese fini, tarausi, oyi asi, oyi asi mo keni, oyi asi mamu, oyi asi taru, oyi asi nein, oyi asi soron, oyi asi seindei, oyi asi sonoma oyi asi nigina, oyi asi ese, tarausi, tarausi keni, tarausi mamu tarausi taru, tarausi nein, tarausi soron, tarausi nigina, tarausi ese, siyasi siyasi keni Siyasi taru, siyasi nein, siyasi soron siyasi seindie, siyasi sonoma, siyasi nigina, siyasi ese, sioyiya sifini, si oyiya sifini keni, si oyiya sifini mamu, sioyi ya sifini taru, si oyiya sifini nein, si oyiya sifini soron, si oyiya sifini seindie, si oyiya sifini sonoma, si oyiya sifini nigina, si oyiya sifini ese, si oyiya sifini sei, sisi nein asi mu kenimo, <hesitation> sisi nein asi mu manumo, sisi tarausi fini mo taru, sisi tarau oyi sifini mo nein, sisi tarau oyi sifini soron, sisi tarausifini mo sonoma, sisi tarausi fini mo ese, sisi tarausifini mo tarausi. Tara si tara si mon kene mon tara si mon mamomon tara si mon tarumon tara si mon neinmo tara si mon sun ron mon tara si mon soridiomon tara si mon suno mamon tar si mon nigine mon tara asi ogumon tara si oyi mon tarou tara si oyi mon nei tara si ogi mon sunrou tara si ogi mon sunrou tara si oyi mon sunrou mon tara si oyi mon nigina mon tara si mon ogi mon ise nigina si <noise> nigina si mon mamomon nigina si mon tarumon nigina si mon neinmo nigina si mon sonronmon nigina si mon sondiomon nigina si mon sonoma mon nigina si mon nigina si mon nigina si mon ise mon nigina si mon ogi mon kene mon nigina si mon ogi mamono nigina si mon ogi mon tarumon nigina si mon ogi mon sunrou mon nigina si mon ogi mon sunrou nigina si mon ogi mon sunrou mamon nigina si mon ogi mon nigina si mon ogi mon kene mon nigina si mon ogi mon tarumon nigina si mon ogi mon neinmo nigina si mon ogi mon sunrou mon nigina si mon sonon mamon nigina si mon ogi mon nigina mon nigina si mon ise mon sunrou si